प्लंजर एक रूकी हुई नाली में नाली को खोलने को बहुत अच्छो काम करें। जब प्लंजर ना नाली में जोर से दबाव <hesitation> दबावत, तो वो पाइप में से हवा, पाणी को दबाव पड़त, जब वो प्लंजर ना उपर खिचे, तो नाली में से वेक्क्यूम पेदा होई। जो <hesitation> जो चीज़ों जमी जाएँ, पाइप में से बाहर निकालने पड़त। कई प्रकार से दबाव देने के बाद, <hesitation> बार बार करने के बाद, नाली में जो गंदगी रहे, बाल, गंदगी, खाना का टुकड़ा, कहीं असी चीज़ ने फसी जाए, जीके कारण नाली जाम हुई जाए।